Mme unam eke adiade udia mmo ekineyi, kied edi mbi, unam eke ọduñde k’ikẹd adia udia nsie ekineyi siak ini oro ke enyene utem̄ akata iwa k’ikọ d edibede eduk lkọd owu ata iwa, abiad mkpo mfo k’ikọd atata, eyi eke nko, itie etode eyip abuf abuta owu mifuọrike mkpo, mbi ama ete ọduk akata k’lkpen oro mak ewid, ita ima, edọk esi nkam oro enim k’anwa, em iwa oro akpa. Efen edi eku, eku emi ọduñde ma owu mi k’ufọk adia udia mmo ke ekíneyi siak lni oro ke mm’unam ntra adia udiammo, mmo ldia mmo, mmo Inyemke yak owu afina mmo eyenam mmo adiade udia mmo ke ekineyi. Efe edi unan n, unam emi ọduñde ke mmoñ nko, efin Iba, Ibak awak ndidia udia nsie ke ekineyi siak lni lkọd edibede ke esi ufik, mme mkpo emi akpa de ekipde ufik mkpo, lni oro ke eyem ndidahada nka nyem itie mme mkpo oro odude. Efen edi ekwọñ siak ekwọñ esine ke otie enam. Kwọñ esi edinọi nsie oro inyam ke enyọñ, Ifie ufik mkpo ekpedodu ekwọñ ana ete enyem ifie oro edinoi oro enyem ndia e usuñ itie emi mkpo oro etebede odude udia nsie odude nkọm Ifuọ ke ekip ufuk, edinoi nsie oro enyen ndida e usuñ itie emi ifuọ oro odude eeka akadia nkom ekibi m mm- ọkọk mbakara enim. ufik nsie oro enyem ndida e usuñ ediọño ifie emi mkpo oro odude mak ota do eka akadia mkpo oro, inyuñ idia ima, enyoñ. Se ekekpede nnyin k’ufọk ñwed edi oro ike. Ekwọñ esine ke otu unam kied emi ekipe ufik mkpo akam me edi akpiri oh me edi akamba ekwọñ enyene mkpo ekamade ekip ufik kīni eside edinoi nsie oro anyam, edinor oro editeme e itie emi ufik udia nsie oro odude enye edi ntak emi ekwọñ esimade ndīdīa udia nsie ekineyi oro eka akedia udia nsie, inyun idia ima efiak onyoñ itie emi esinade.